Ta mal aning, urua, tulua, vat, lima, nono, novi, noval, latia, ngaulu, ngaulu mening, nganglu meurua, nganglu metulupa. ngaulu mevat, nguluapmelima ngaulu apmenono, ngauluapmenovi, ngaulu apmenoval, nganglu apmelatia, urangaulu.